Aa ja nga nga chꞌitsesa kutsangasa ngatꞌa nga sue chꞌitse sue chꞌitse kú nde ja tꞌai ndibajure tikja kui najmi ngaṉga ndiumaꞌori kjineyajoriya chꞌoꞌbereyajoriya <noise> kui nga kjua xi niꞌinjinde ja ijin ja mindu tꞌajñure mindu tꞌajñure chꞌitse jatꞌa ja sue chꞌitse xuku texinꞌan sue chꞌtse mindu tꞌajñure tꞌejniri ngu ndiya jo ndiya midui nga tꞌajñu mindui nga nguixun kui nga kjua xi ñaꞌande nindairi ngu te yajori xka ya raxa kú kui telimon te- te limon xiꞌa ja xka ja tuku xka kui nindare yajoñande kui nga asu asu kjuaꞌyiji asu asu kjuaꞌyiji kui najmi kui nga ndá fakꞌiere yajori kú tsanga bitjujijíri chꞌitse ngatꞌa ja xuku texin nga tꞌai ndibajo tikja kui najmi kjua xi tsiꞌin xuta jachajni kꞌui ee xan taja kafechi minchajin nguxa ja xantaja kafe minchajin ja kjuachꞌiji tu tseꞌe nga nga tjubaꞌaña kui najmi kutsajmi xantaja kú ijin xungajo xungajo ꞌbete ꞌbete chꞌan chꞌan tkuña kú saña ꞌbete kui najmi kuinga ngaje kuitjujinri chꞌitserindeya nguete ndaxi chan kjuma kui kui xungajo ngatꞌa kjuachjanre ngatꞌa ja sue yajoñande kui nga ja kuacha bitjujinña kui kui ijin kui tsꞌe chꞌitse kuacha kuacha bitjujinña nguxa tuxi tki xi ꞌmi xantaja kú ja kui telimon kju kui xka ya raxaxiꞌa.